Naʒɔ kpɔsɔbɛ, yovobɛ: ɛ maʒɔamɛ onebi. Bɔ Akpɔsɔbɛ la afɔnayɔ ɛ amɔvɛ dumu soɖa yɔtsakɛ me sili dunu kpeviɖi. Kpeviɖi bi aƒɔnayɔ amɔvɛ dunu tɛkuɛ soɖabi yosili. Bua kpɔsɔbɛla afonekele afɔnayɔ ɛɛɛ